Njarateedam balejam je urata be njaRteedam mardum urugol tanne. Njarateedam mai balejum on je himbe yarata, be wala wata kosam ha nder mai ngam to be wati kosam vonnan. Njarateedam mai bedo yara on ha babal moftorde ko wakkati pewol ko fajjira chup hidde goddo vurta dilla tefugo chede.